एबे इअ देउकही कही एबे वशिङ मेसिनक सदियो काम कहबाही जौत इअ खाली एबे लुगा फाता धोवके हसइ नाही । एबे इहो फेरी बहुते किसिमक हलही नाही झिन झिन फेरी हसइ जबहट फेरी हसइ । अ झिन झिनिमा हमरा देउकही इचिके लुगा गहके धौबाहु पहिल यागा त ओकरमा सरफ सबह गहे पर्लाई । सर्फावा गहके हसे लुगवा गोतके हसे उ मसिनवा मसिनवा फेरी उअ लिअनस चले वाला मसिन हसिय नाही । हसे ओकरके लाईन देदाके सरफ सबह गहके लुगा कतेक चाहे बणइ उहे अनुसारसे गहके चलाके ओकरके लुगवा धौसाहु नाही । अ जबणिमा फेरी त उहे नै हसइ जबणे ओकरमा चाही बहुते एबे देउकही हमरा ओकरमा बहुते लुगा फाटा सबह एटोसहु । बहुते सरफ सबह गहसाहु गोतगातके ओकरके एबे देउकही मसिनवा चला देबहु । मसिनवा चलाके लुगवा धौबिय अ ओकरहुमा उ लुगवा धोधाके फेरी भिजली लुगवा देसिय दोसर ठौरा सार नाही । दोसारी ठौरा सारके ओहावाही मसिनवै भितरअ ओकरके निणुगाणके देउकही उअ लुगवा सुखोसिय इचिहिची । इचिहिची सुखाके हसे देसिय बहरा निस्काइ नाही । अ उहे इचिहिची भिजल हसइ देउकही याकोत जाममे सुखैले । अ उहे इचिहिची बहरा निस्काके देसहु हमरा घमवमा पसार नाही । अ ओकरा काम त एबे उहे देउ कही लुगा धोवके ।